Nol ca sua telu pat lima enem pitu alo ciok cepulu. Cepulu ca cepulu sua cepulu telu cepulu pat cepulu lima cepulu enem cepulu pitu cepulu alo cepulu ciok suampulu. Suampulu ca suampulu sua suampulu telu suampulu pat suampulu lima suampulu enem suampulu pitu suampulu alo suampulu ciok telumpulu. Telumpulu ca telumpulu sua telumpulu telu telumpulu pat telumpulu lima telumpulu enem telumpulu pitu telumpulu alo telumpulu ciok patmpulu. Pat- patmpulu ca patmpulu sua patmpulu telu patmpulu pat patmpulu lima patmpulu enem patmpulu pitu patmpulu alo patmpulu ciok limampulu.